<hesitation> <noise> Da a <hesitation> <hesitation> me mfa ne dɛ adze a meyɛ no wɔ da no mu, fitsi anapa kosi ewimber no. Mosɛr anapa a <noise> mpɛn pii no mosɛr ntsɛm <noise> makenkaan nwoma bi kakra a, mowie ne dɛm a mabɔ me mpaa. Mosɛr prapra, moguar wie a, mowɔ skuul a "lectures" na mɔkɔ <hesitation> mopon, mowɔ fie dwumadzi bi a <noise> anaa wɔama kuw dwumadzi bi a yehyia ayɛ. Mowie a maba fie meboguar, mapɛ ewimber edziban medzi. <noise> Ewimber no makenkaan kakra a na mada. Sɛ maa ma kwan so a ɔno anapa no mosoɛr mobɔ me mpaa, meprapra wie a meguar. Sɛ mɔkɔ akɔtsena me maame ne fiadze kakra a, makɔtsena hɔ. Yɛapɛ edziaban a yebedzi pii mewie ne dɛm a bi wɔ hɔ a dan mu a na mehyɛ aa, sɛ annyɛ kwasida mɔkɔ asɔr dze a.